dunia arra bila technologin ishatin dansamuu hiitatuu taduraa akishin hiitat dunia arra spidi ijemaawon birrit woktian midafamati fedaa won tunnen inaman dandee himmidasuu mpaka yaani ufumbuzi ama <hesitation> technologia fulanian midassen dubattan <hesitation> won akkan tun <hesitation> mfanon istimaa wo istiman hinjirn won birri hamtut ijjetaa wo tunnen istimannen maanena ufumbuzintun maennan technologit duffenii dub wontun bila technologi won guddat hammata dandete himmidafamtu.